Ma biɛ in wara la han nan'an be han una nɛ bani we ci une une nɛ nu we ci mi ɲu han yan sire boni o bɛ ma ba yi va han han fɛtira han una na so mi mide ba jira una han mibini ba badan ta mibini <hesitation> tosɛre una han mibini o yi sɛ tonu yirawe a wosonu bɛ ɲi'o han yan una so mi mide to sunu pɛ mami zine ɲan